Tant bchixo blleta bichi loi tatini xin ne tukex tupsial par totenekan no maka nebi ma neka mane neka apadna